United Kingɗum ni maraa al'aada soosay ngam leddi may 'gabaɗaya' himɓe woodi himɓe wari-wari soosay diga lesde ji 'daban-daban' joɗata ha leddi may so asali al'aada <hesitation> maɓɓe mayni ɗuday ammaa asali al'aada jee ɓe anndiri be maɓɓe mayni hannjum on be walaa hawta bana family ko bo ɓe jo'ɗa pellel gootel ɓe waɗa kuujeeeji feere. al'aada maɓɓe mayn ɓe ɗon sankiti nonnon komoy ɗa waɗa kuujeeeji mum beat hoore mum on kanjum on asali al'aada maɓɓe